﻿Mopeti GPS, jaeko mopeti tembiporu ikavigueva, jare jukurai kuareta oguinoi ipuere vaera ome yandeve orientacion jare ipuere vaera ketiko yaja yaikova, oime guinoi mopeti iman jukua <hesitation> agujarai oyere, segun jokoti ojova, jaema jokua jekopegua kua GPS jeiva ipuere <hesitation> yandereraja yande, ya, ñande yaikiama keti yajatayae, erei kua GPS omomarka yande ketiko öi kuarai oëa, kuarai oikea jare norte y sur